بیر په پراخه کچه په دوه اصلي ډولونو ویشل شوي دي: الیس او لاګر. کلیدي توپیر د کارول شوي خمیر ډول او تخمير پروسې کې دی. الیس په ګرمو تودوخې کې د لوړ خمیر سره تخمير کیږي، چې پایله یې ګړندی تخمير او ډیری وختونه میوه لرونکي، ډیر پیچلي خوندونه وي.